O'z kitobimni yaratish - bu mening orzuim. Yozish jarayoni menga o'z fikrlarimni tartibga solish imkonini beradi. Har bir sahifani yozish orqali o'z fikrlarimni ifoda etaman.